اذا عدقلي واشتغل اكل بالطاوة وضلت ليزقة اش اعمل؟ - اغوح أجيب خل، خل عادي خوش، وفحم مطحون، خل وفحم مطحون وشوية زاهي ، هذولي خليهم بالطاوة خوش، اخبطا شوية ، اخليها ربع ساعة ، وبعدا بالاسفنجاي امسحا وكشي ما يضل